Fai ba di sei fa-anene me-mene fene beh, me ne keme ta-ya, ke me tu bu ke gba mo me fere beh bushe ke gba kpo eme ne bu keme pere, because fere beh bari yo mene ke muma mene mi, yeri mumo fere-wene ai mene fere mi bra mumu wa, fere ebi fa men ke emi, a nene ebobo fere wene doh times mene fere bi gba keme pere-mene, ebo wene fere beh yon mi times beh fere beh edi se mene mi ye, ebi denine fere ota-ye kpo fa-eh ye ak po-bo timi mene fere ke we ne times ya ware kuse, eni ango fua eni awon gbe school mu me misi fere ke wene fum-wene thime sei beh, bone goi bra ka tua were mi, pere ke na, edun bo wun gbe mene fere wene time mene bote be ango gbe emi ango bani gbe bu lu buh tce mu, ebidein fere ebi ofu mumu wa bobo fere wene baine ke tai bawne eniya ye bo sai tei pei deh, ebi bra mi, mise-bera tee gbami gba ma dain ya tame gbe ta tce-mi.,

Iyin-warii kpo, dau wari yo. Beseri beseri be, i bo wenii-firi be, kimi-kimi bo be firi wenii yi. Timi yo timi yo, amini bona kini fun-wari o mu timi pua do kimi se, e bo wenii firi be, wo bina-owei weni firi be, womini kpo bisi firi ki dou yi. I bo bose firi weni dou yi. I kpo mu firi wenii mo. Muki kimi-kimi mo gba mini mi. Arune, ye emi yo emi yo, toru tua ni aki firi be di ni ebimo. I firi be dine ebimo, i ba firi be nemi weri emi tain se, ebi fa ki emi firi. Eni agbe mimi firi. Firi be ebi buo mo! Ere o, owei yo, kimi-kimi bo firi bo weni. I bo gba e be, ani ebi deiin firi ki emo gbaa yi. Se, a i na righa? Firi be i mo wenii be a i narigha? Ye eyeobodon nimi yan? Yeleyi oya nimi yan? Eyi kpo i mo oyagha. Puosipuosi ki weni a yi. Ye i bi da, i kuro ni e prigha eyi emi yan? Okubo a? Sele ya? Tua-bide a? Agboka a? Aha! Bo a! Ebi deiin firi yo! E bo ni weni ne se yo o arimini mi. Ania keni tolumo-bibi i mo gba mi akini a pri. Bo firi be emo weni netain se, emini yo-aru kpo fei ni enango pri yi. Wari kpo emo kore mini mi. Agbaya ma! Emini ba be fini duo ni aki ni fun-go timi, epesi-epesi, mu Kimi-kimi bani aki firi be o! Bẹ firi ko mo wẹni timi bra pua ma? Babo firi bulou duoni akị ni e sibe nị aki nị e sibe na kịnị zịnị yọ ama mu kpọ pua nimi firi bẹ ena akini na lagha ebe kpo fa. E bi yo duoni akini bike ama mu e bi yo duo n'akini pina otu ebe omu kpọ pua emi eba bịyo duo akini tuo fi ama ebe ke mo muum kpọ emini kuroi mu dọ. Ae sibe mu da emini kuroi firi weni gha yo fa ania ebi deiin eyebe firi be yo weni yi tain se ekpo funwari o mu da dolo fun go niri'an go ori e bise bra mien de bia en'agbe dein nọ bisi bra mien de bia en'awou mini sẹ kpọ fun mumu do eni angozi kpọ fun mumu dọ ani emi bra be ebi dein firi yo emini o weni yo! Yo weni dọ tain so e dise mini mi ye ebe gbayi be mo ki emi ye ani omini birneni ango mien tọki. Ango mumu firi enimi mien na ki papa kimi kpo a biri gha enimi efiye bose kimi eni ari de bia e dibe ue yi because eni ango be e mo akini firi wenia puagho ari bulou kimi-kimi e tari kie tari nimi emi yo ebidein firi yo boo kimi kimi beni akini o weni. Gbania kini eni tuawpvnio pi gbani akini eyinbin-otu pri gba niki ni e dau wari kimi mo kpọ pri timi ne govenent be bo mien timi bo kimi efiye ta de ba owou ama fini yi bo yomini fini de tain se emini kpo bo de bia E kpo dimo fini be efiye ba la ni be mo kimi kimi a mini ari mini ge do arirmino ge ari mino ge ari mini ge do arirmini ge timi ge sin bo amini bani aki ni mu wan lade bia arimini sele timi sele timi ne sele timi sele timi ne sele sin de bia amini ba wai arimine pua mo be do a ba wai be ari mini pua mobbona ki ni bona kini ebee la mini tain be emini bona kini wni ani dido kimi kimi mini ari mini di timi eni ari kpo pua nimi o eni ari kpo pua ma eni ri kpo pua ma enipari kpo pua mimi o bise mien yi be disaeal gha kimi fa embele dein eyi emim e na ri mari dee bani aki na ko yo amini ba e sibe aki bani zini ebe a mu firi tolu timifiri tolumo pua mo bo mini be emini kiri misi firi bulou be alagha kpo tolumo di mini mi adein aki su dou kpo su kpo emi ni mo dou di nimi mu gbolu gbolu ne kere kete kpp emi w. emini kurou kimu gboly koromo yo kpo emi bise ye mosw be kpokeni firi ke emu tolumo eyi ama eye bo tolumo pua mo sin de bia emini bie tibi ki aki owou dua weni yi kpo emini ba kimi kpo esingha kimi ki apua ki si be akini e duo yi kpo emini o bo be esing ha sibe yi ki sibe nimi kpo emini mala kpo fagha eni adudu mi emomo gbein ki tiumin naki firi weni yi but firi be toru mo toru mo torrumo kiri la ebi dein firi emini o weni de bia ye ary feni enango pri eni wari be di eyi ke mo dou kpo eni wari bemi eni ware be fagha eyi fa erewouminise be etari ki etaris nimi ereki emo dou o

Gunte kiri bo gba do- emini kpo alaowei ki emi firi be alaowei la do ebi dein firi ni yo weni ne bia ye emi bra ari yi mi firii la yi kpo fa bo no weni ebi dein firi bo kimi-kimi bo firi weni ebi faa mo ki emi yo mo ki emo gba mo e gba sin doo eba a sunmogha o pele de egberi fao! Yiin!!, zini yọ nị be a emi yọ b. E bo bo firi be weni de bia bọlọu-bọlọu yi be. Amini e bolou bolou pua skulu wari be bisi fun kpo ki aki e bi yi bisi yo biisin be bani amaamo karamo skulu wari be yo kpo famu ma oyin ye ba zini yii mina kpo suo yo opu fun wari kọ mu kpo a bani bisi kpo akini ebi. Ekpo ba mien timi kimi ama da kimi ama tin. Eni emi yo be toki toki eni emi yo be. Tukpa bo de bia. Emini tikps ka ngo foun yi mo se emi emini tukpa kon ango foun bunu